<hesitation> aɔ kɔnʋɛ bʋakʋ alʋ afɔne kele la kɔnʋɛ lɛnʋ ʋdʋnʋ ʋdʋnʋ ɔlʋ sialʋ nayʋ kɔnʋ ɔlʋsialʋ nayʋ kɔnʋ ɛtiesi la mɔlʋ dekpekpe la akpɔ ayi avita bʋa mʋilʋ ekʋ la mɛ wafɔ nahpaviƒa nawʋ kpɔsɔeli talanʋ ɔvazʋ wazɔɛ nʋ ɔvazo kʋ kpɔsɔɛ dza keke kamabe kpe nɛ mɛ kumakpɔ ayavita nilʋsia ilʋ ilʋ sia ilʋ kilʋɛ lekʋ kala mɛ wafɔ nakpɔ tatʋ avita wazɔɛ mʋ ovazʋ talanʋ kpɔsɔ dza keke atami avita dekɔnʋɛ nʋ tsɔtsiɛ la ɔlɛ ediɣbo la xafi dekɔnʋ nʋ tsɔtsi ɔlɛ ediɣbo la yɛmakʋtʋ sɛha ɛdiɛ ɔlɔdibi yaxa sʋbɔ la mɛ tabi kɔxa sʋbɔ tatɛdiɛ nadʋnʋ oyanalɛ kɔmadʋ ayili ɔlɔ dibi yakpɔ ayavita la tʋbi yakp ayiso la meyi meyi lakamʋa kaheya nalɛ dekɔnʋ nʋ tsɔtsi la ɔlɛ ʋha edigbo ladza bva aneyi layɛ meyi mʋa anaba nadzɛ nalo nʋ tɛ ɛyaxa tsɔtsi dɛ tɛ ɛyasʋbɔ esi dɛ yɛdi yɛdi dekɔnʋ nʋ tsɔtsila ɔlɛ edigbo layɛ avitɛ edigbo la akpɔ dza kristotɔ yakpo avita vla ɔyazɔ ʋwdowʋ bɔkɔnɔ bi yakpɔ avita o ɔyazɔ ʋwolowʋ kawa lanʋ vovototoe nayili edigbo lafa tsʋ nɛdiɛ kʋ tsɔtsi tɔnefʋe mia nadʋ dekɔnʋ lakake. Kele dekɔnʋ lakakekeleɛ kɛ ma sʋivr alʋɛdini axa kaka matsi tsika dekɔnʋɛ mala yabanaxa tsɔtsi ɛsɛdi mefʋe kɛ kokoko kɛmaba dekɔnʋ ayʋ avʋtsɛ mɛ tatʋ vovo totoe bʋake yanalɛ ta mʋanidi ta mɛ ninanayidʋ ʋhayɛ dekɔnʋ nʋ tsɔtsila alɛ edigbo layɛ.